أول شي بنطالع كل الشغلات اللي بالفرن صواني طنجرات أي شي بالفرن بنطلعه وبعدين بنرش مذيب للدهون بنتركه يتفاعل مع الدهون بداخل الفرن لين تمام خلاص أتفاعل بنجيب الفرشاية بندخلها الفرن بنضف تمام عدل وخلاص نغسل بالمويه.